Toy izao ny fanendasana atody. Kapohana ao anaty baolina kely ny atody an, dia asiana sira. Afanaina ny menaka an, dia rehefa mafana tsara dia arotsaka ilay atody.